Iyaa ohh ngee owatale pakutyapula efiku omo kwali wadalwa umwe otati kutya efiku ledalo loye ngaashi naame omunhu umwe ndakala ndeehole okulityapula nokakwali ndashiiva kutya okutyapula edalo otashiti shike nonghee oshekeeta nee eshi ngoo handeende handikulu eedula tadii ngoo komesho unene okudja peedula omilongo mbali opo nee ndamona kutya ohoo mboli keshe kodula howedelwako odula imwe oshina eshi tashipopi monghalamwenyo yoye nosheeketa nee ndininge omapekaapeko kutya ee ngee ondina eedula omilongo mbali needula nhano otaditi ngahelipi tokwatakanifa shaashi ame paukwatya wange pakudalwa kwange pakuputuka kwange ondimu christe onda shashwa ondakolekwa ouna okutala nee membo lombibeli kutya ohoo eedula omilongo mbali nanhano hano otaditi shike nohashikupe nee kutya ohoo aaye mboli eedula omilongo mbali nanhano otaditi kutya poukwatya noponghatu opo uli paife owaninga omukulunhu owaumbwa okudjekako kwaashi toningi ile ngenge okwali waninga shapitilila owapitilila unene shuna pedu shaka kashona noo nokudja aapo kakwali hadi tyapula ohandi pula ngoo naashi nee ndekeya peedula omilongo nhatu opo nee ndakala handi tyapula ovanhu tavati kutya aaye Owadalwa momafiku ombilongo mbali nangapi ohaikuningile oshitufidimbuluko utyapule edalo loye eewa aaye twatyapula edalo lange eshi haikelityapula ongahelipi aaye tamuningi oshivilo tapaningwa omailikano tohalelwa yoo omahalelo yambeko tohalelwa yoo eedula dihapu komesho totale neekutya mboli oitya iwa yapopilwa konghalamwenyo yoye kutya aaye kalunga nekuyambeke needula omilongo hamano nahamano natango komesho toitambulako nee nomutima wamanguluka nowa itavela molwa kutya ove omu christe ouna etavelo ohh ame mboli ee ohandi kakalako natango ndili momwenyo meendula dihapu ame mboli ee eshindakufa efiku ndidimbuluke oshitufi ndityapule edalo lange ee ondina ovanhu vahapu veholenge nokwali vaetelange omaano otashiti shike monghalamwenyo yange ondapumbwa yoo natango okulonga shihapu shiwa shomupondo kombada yeenghalamwenyo dovanhu vamwe ava ndakundukila ile veli popepi naame opo ndikale ndishi kutya uuna ngenge ndawedelwako odula imwe ohandi popi kutya tangi omwene tangi tate kalunga natango owapange ndikaleko odula imwe kombada yedu ndiyambidide naashi handi dulu ndiyande eshi handidulu okuyandja kwaava vapumbwa yoo oma o- o- o okupewa ndikale yoo natango ndekufimaneka ame ndikupandule kutya mboli oove kalunga komunamwenyo oove kalunga kashili oove kalunga hoyandje oove kalunga hoxupifa shaashi fiyo opaife ondili momwenyo owaxupifange momaupyakadi mahapu Nonghee ohandi mupandula nee handi mutange ame handi muhambelele ame haiti edina loye nalifimanekwe shaashi oove kalunga koshili nohasheeta mboli kutya ngenge haidimbuluka efiku lange ledalo ohandikala ndina etumba nondiwete kutya natango ondina oinakuwanifwa ihapu ndina okwiilonga kombada yedu shaashi onda wedelwako efiku